Goɗɗe toggooje kam, ta a wattii - ta a wattake ɗe, njiyam to toɓii kam somnete, sarkoto ɓanndu ma, meema laral ma, goɗɗe boo, taa wattii-ɗe, njiyam to toɓii seydey fiya, fiya yoora, ammaa ɗam nattataa nder ɓanndu ma, ɗam yumɓitataa-ɗe ɗam natta ɓanndu ma, sabii non no ɗe ngaɗira.